<hesitation> ihó kue xaña kuana xakadanguana, ñaku ya'á no nonruaya até ihó iin, xanguidii nani ku atole teña ni kua nguana xakadanguana naina kó adi xakano ko ñadikuana xakanguana xunxaña ñaxana iná.